نعم, من المهم أصلاً إنه الشباب يشاركوا في الأمور السياسية, لإنهم هم المستقبل, هم شباب- هم رجال المستقبل, إذا ما كانت لهم وجهة نظر أو مشاركة في القرارات الحالية, يمكن ما تكون إهتماماتهم ممثلة في السياسة يعني, مش شرط, ف <hesitation> أنا أشوف إنه لازم.